يعني ازا فكر باللون الاحمر فاول اشي رح يجي براسي هو الدم بس يعني لون الاحمر مش بس مرتبط بهاي المشاعر او يعني هاي الصورة السيئة يعني الدم وهيكي <hesitation> في اشيا تانية لونها احمر يعني مثلا الشمس ساعة الغروب بيكون لونها يعني احمر ولكن لون كتير <hesitation> جميل ولون كتير حلو واذا بتشوفوا كتير بريح الاعصاب.